Gny fahafantarako ny kolontsaina an'ny frantsay koa zao de reo tia mihina hany vita amy lafariny ohatsy hoe mofo, paty regny; de chocolat, fromage i, divay.